<audio distortion> mana restaurant fast food aloha zany, sakafo meky fa vonona da gny sakafo atolotsiko amizay fotoana zay: sandwich, vary miaraky hena, vary miaraky akoho, ah misao na paty miaraky amy akoho koa na miaraky amy fruits de mer.